رياضة ما نعرفش نلعبها ما نعرف نلعب كرة الس- السلة، كرة السلة وكرة الطائرة ما نجدرش نتحكم بالكرة صراحة، مش عارفة كيف يوازنوا- يوازنوا فيها ويلعبوا فيها، فمن الرياضيات- الرياضات اللي <noise> ما- ما نجدر إن نلعبها مهما حاولت.